<...>Zaho zany in'draiky sam-bola, mivily mivily sakafo, satria laha zaho mivily sakafo añatiny vola raiky mandramby karama, vary gony raiky laninay añatiny vola raiky, ka ñy laniko zany, ray hetsy sy fitoaly sy efatr'arivo satria zay ñy viliny ñy vary gony raiky aminay atoy, mivily aho voamaina añy ho añy aminy raialy, menaky roarivo.